Kia yang jang gena, menurut ngori harus dahe restu mote nau se faya na orang tua sorai, kalu kia se nau se faya ne moi bolo moi na orang tua stuju ua, maka kia gena akan ma gai ia jang ua, kalu dahe restu antara nau se faya ne na orang tua sorai. maka kia ma gai ia akan jang